Woodi ndabbawa feere jei mi ɓuri yiɗaago haa nder dabbaji duniyaru kanjum woni nagge. Ngam ayi nagge wala hunde ni gotel jei ɓe ittata haa bandu nagge ɓe sakkina. Diga luwe mako laral maako kusel maako kosam maako kai hatta bu'e maako ma ɓedon naftora be man ayi hunde inni jei mi woodi ndabbawa gotel ni jei wala koɓe ittata ko gotel mi haa bandu man ɓe sakkina sei nagge ngam nagge bano mi yecci am aran wala hunde sakkingo haa nagge.